Ta'ayiɗe a ekkita ɗemngal ko yare himɓe fere, arannii a tefa mo wawi ɗemngal mai ekkitamma. Awawan a fuɗɗera be limngal, ende gaɓaji ɓandu neɗɗo. Sai adinga vindugo aɗon dursa boo.